Mexicope ñavae tembiuva jaeko mole, posole, cochinita, chiles, barbacoa, carnita pescado, anaveracruz, sana, playuda, tacos, kua reta tätä jëëngatu, <noise> esa guinoiretako, cilantro ajre guinoiretako canela, clavo de olor <hesitation> tormillo jare calabaza, tomate, aguakate <noise>